<hesitation> Tena mendrika azy reny ah ny vidiny lafo satrià <noise> ny legioma biôlojika no mahasalama kokoa ary miainga amin'ny <hesitation> zavatra biolojika ihany ah no anaovana ny sakafo ampiasana amin'ny akora simika izany hoe raha tsy misy ny legioma biôlojika de tsy misy ny sakafo misy akora simika.